ما د واورې ورېدو په اړه خپل احساس بیان کړ او د باران په اړه هم وغېږېدم. دلته د واورې باران دواړه یو ځای لیکل شوي. زه په دې سمه پوه نه شوم چې له دې پوښتنې څخه به مو موخه څه وي. خیر یو ډول واورې ته موږ لمده واوره وایو چې معمول د ژمي په آخر کې ورېږي. په دې وخت کې هوا توده وي او کله چې واوره ورېږي نو هغه زر زر اوبېږي. په اصل کې هغه نه واوره وي نه باران.